هو مهم جدا متابعة الاخباؤ دائما لكي تعرف وين راه رايح هاد العالم واش راه صاري واش كاين جديد واش صرى شكون لي طلع شكون لي هبط هدي مليحة جدا يعني فسها عيوب بالاك تتقلق وراه يعني يصرالك شوية ستريس في راسك لانو المشاكل والحروب لكن الأخبار مهمة جدا